Pë’ fte, na kish disintossikareshëm ka gjith sta tecnologia çë ghuzarjëm nga ditë, telefoninu, computer, e më shumë se gjithë i social network, përçë jan një vilen pë’ shpirtin, jan një vilen e na nvilinarjën gjellën, përçë… përçë një ndihet sempri më vetëm, sempri më i <hesitation> më i vetëm kontra jetës, inveçi ngë jemi vetëm, jemi si na famigghia jemi, ki’ të ishëm una famiglia.